Mber bi a abɛsen kɔ saman bi tsenaa ase na osuro sum ne dɛm ntsi nna adze saa adze rebɛ sa a <noise> na oepuei efi ne nda m' ɔabɔsɔ kandzea esi nda no do ɔa- ɔasɔ bi akosi ne nda ne m' na ɔada. Obia a ɔbɛyɛ dɛ ɔrefa esieyi n'enyim akɔ kurow ne mu n' obodu hɔn na ne yamu ahye n' na oeguan. Ohurahura kurom' hɔ fo ne nyinaa ntsi kurom' hɔ fo n' kohu no ɔ - ɔmaahen na wɔdze too n'enyim dɛ asɛm a orisi nyi. Ɔmaahen no frɛɛ no kɔmfo na kɔmfo no hwɛɛ akor mu no ohuu dɛ saman bi na odzi dɛm dwuma n'. Abosoom ɔfrɛɛ saman yi enye ne kasae saman ne kaa dɛ ɔno osuro sum ntsi na ɔyɛ dɛm na ɔnnyɛ ne bɔn ho bi a. <hesitation> Ne dɛm ntsi ɔmaahen no maa wɔdze enyinamkandzea ahorow kesisii kwan no ho bi sii esieyi n'enyim a odur ewimber a ɔbɔsɔ. Wɔyɛɛ dɛm ade no ɔannsɔ kandzea ne bio da.